जमिनके तरे रह्ना जनावर ओईने साँप हुइगेल, खर्हा हुइगेल, आऊ मुस्बा, आऊ चेंटि येइनिहि हैं। आउर एन् ति बाहेकते नाम अबेते मोह्के नाई है पता ।